أفضل الهدايا، في عيد الميلاد لو أحد يجيب- يجيب لي هدية <hesitation> لأن الهدية فيها مشاعر واهتمام وتحس إن الشخص يجدرك ويهديك ويعبر عن ذوقه فيك، أما الفلوس ممكن تروح في أشيا عادية.